Piensu ena cama i me da sueñu, la verdá, porque mira las oras que sonin i paquí andamus tovía. Me recuerdu delos mis agüelus durmiendu juntus en camas estrechinas i ogañu dormimus solinas en camas más grandis. No sé si es qu'ogañu semus más finus o menus umanus. Tó essu se me vien ala cabeça.assín de golpi i porrazu. Peru es que una cama güena es mu emportanti, alo menus pa mí, porque si no anda una tol día çaleá.